Ɗum ko neɗɗo watta fu, mbarta muñal to nder, so baññe huunde feere a waawaay alaande to nde nafaa yimɓe, to alaari bana nde torra yimɓe nde torrete, ko a nana belɗum mayre, ammaa nde torra yimɓe to ndikka alaande gaɗa muñal.